Desɛr mipɛ ɲunrebe wa wo ɲunrebe zeneraleman benɛ su'aro mi abun tawɛ a wara desɛr mu damawe sitronadi mu damawe jenu anɛ jenu nɛ wa matete mu damawe dɛgɛ mu damawe dure mu damawe <hesitation> leɓuru ɲu mu damawe buyagi ɲu mu damawe vɛnɛ pɛɛ ɲu a o o su'aro ayo ɲu tomu hɛnɛ a benɛ sin matete